هي البيئة واجد مهمة، لأن اذا البيئة راحت واختربت هاذا يأثر واجد على النمو الاقتصادي. لأن الاقتصاد هو يمتد من البيئة ومن الموارد الطبيعية اللي عندنا هني في الأرض. وإذا راحت الموارد الحياة بتصير يعني وايد أصعب على الناس اللي يعيشون في الأرض. فالبيئة هي أهم شي في العالم كله.